أفضل أروح أشوف فيلم وحدي عاد السينما مكان هادي وما تحتاج تتكلم مع أحد، فتقدر تستمتع بالفيلم بنفسك أما الغدا فدايم أحس إنه الرفقة تضيف لذة للأكل فما أحب أتعشى أو أتغدا وحدي.